Nirondawdurdo nqani sun agualgu niro ilyaksi ngara almawatsi nqani gin ahun algugo aguro doh halloh algu nolya gsi gara algu ahsso assi didu affo buletoh niro qani ngara amalwatsi wechalago wetsi du wefo algu atsur algun musulum so hanigi tsidu du ffoh algu niro nqali ngara lawatsi anbul hallengu algu nanddo <hesitation> algu bani adam so halengu enqaniyo tagudoh gokigi yapushihedu duhango hallclon gu do lkaddo bullah atsaftunddo aha megu galatu atsaftuh do agun niro megu niro mulhadan faidda llai gaskko bullan asaftun doh asimegu sioh bulah apmum algusoh algugo algutso bulan epuniso saina ahan ngirolan adomu duniya barnaronginso duma aduni megum algiso dahalo asugulu megumda atsorodo kigi Moh faagu meh ndam dustuftuu yyo faguyo duma faguma barka rogu algu pal dda mmom salftushe ngo pal atsuro ehussawa doh alga musu lum faguma milchlagogi isso tsawggi illun salah go niro faguma doh doh niro pal dun anpalgondda sanadiya no gunda adoro niro hanniro qani bulan achalagodu agi diirogun afo alguso gofidiro kododu djirokoro gostsi qah gofo bulo doh fafisiyanko tsodu gofu bulatso bilannal non ngani nda agidu angiso abun algitsoso dinda bilan alengu agoranduniya do bilanso akigi din nafar noko nafarnoko tso dinna dite yahe kal adisfiftin adisfiftun tsoyaheka fakiguma algitso tak dumni tso aga fakgiuma kimani nahamu alga uro koben algi do gi nagoben siyan ko tsodu goben algitso neron dahkhan do algitso gofori hiya eh kinda gofo siyanko hiya

Tse dubuu dubul gasi, dubul gakoro yahey ildum du tse million nda efuku yahey kal tsisu atgigeyodoh deesi pal pduh mey amggu igikiki wuni da efofodu ah ah fiyo shihalgi iltgi pal pal agugi tsirogi agedu fayenqa ega duma ilikiki ailyagotso fiyo shuwal ansso tsigi achgayo doh gugi pal-pal atoh ya ageh go tsakaleh duma nojigo uhnu niro go gartudo umoheron gah ddu sarttuangogo garo ya ey mageh. uhru goh goro nduniya doh lap tuwango anso faguma har niro gushe guahagun faidda amma godu aghi goskka lapt tuwanko nando agh godeh du niro ghohalin qume pal ma flwagi uwuro han niro qani algu ango nda ekigi bulan agaido gun gokugo nilema nogeh mqanin suh ankko ansso din dda mehigon dudu halun inqume uwuro gosaftungu niro nodukunggo ilwatsi dowuwa yagi adu whggh don megu ehaun nile Uhalo megu nidu duwanahah wallah abanna ahs en nele uhan langu nido wallah lin menne aha-en nileg duwuhanne megu nirodo gogudu ginla bulan ago ya du mem gamdu du tsi halnomga ni halanokodo noyan qanidu kimani a tsamdu mukshelago go shan ankani gondu bulen niro nahan ga malwa tse. <noise> nironaham gamalwatse amma abte yakgems godiridu ambadu ats bate lahn ata etir du adikse asole bilmegudu fakgumu niron gani no adehe tsado bilen ahan nirongani no adehe tsodey bilen ahan nion batse gidu fahengiye nda aluuh arba ingham sindu halastsu gondiridu mukkigi mise leman mmiyya mundi fi bilan gon diri dahkferi hiya dandi gara bulan awegindu tsorogi gots gidigudi nogoda gumma giftiri gu fahe faggume niro adihe danda niron gahida adihetso Amka bulan adu niro agnihego misiluma miyama machalogo malutso fudarogun achalago adotse bonlogun faguma mahasiyangu faguma halnonqani dujik dumddu duunnu awetgo ngama nda hal niro hal nogun no aduludo halnon qani lee mayo yahey walla lee medan yahey mashagu len medan yahey mashegu len ehari subanttoh isugigingi bullah apagaso ahher igigingi bulan nanni ngalkka wemo ngamddu gi hal nowa duniya do atgiroge djisu asturo dohahal miron qanidu anda djigudo mukshe amma atguro gohal niroh pasedo djigudo mangogo djisugunggoma guran bul yash hwgun ddur umhagiyogu niro mgu logi yasha uwuguudu do boltun faidde so hannidu haluro guudagu goda go kehegi godashin nadoow gonchi gi. Yahey nulhakun faidda gumma mukssungi gohaniroqani garagokohe dolo muhan nadama sowgin kammil ma munhan nadamaso mussaugi nirogu ro ohan dda niro qani amma gohannirol pasedo, laptu yagiyaheykal bule nagu gungoma gunmamo mukgungi gohanniro tassoow seftunamum ansso seftun ana dunyaso abo nando go nando soh gochalagodu gindigu bullan ahh gaskorokohey achalago doh ahun nile bulan ahun niron nqani si ahun nile ehniso nahunngunbudo ah iname isirogo aniansso asilado hall- logun il-ilame menn ddagodanyo mifogun